يعني خوش سؤال دائما اكره الكهرباء وتفاصيل الكهرباء والوايرات وهاي الشغلات كلش كلش اكرهه اضوج منه مع العلم في بعض مرات تضطر تتوازه انو تشتغله بس كلش اكرهه كلش اضوج منه ما احب انو اتقرب على كهرباء اوفدشي يعني هاي النقطه كلش اضوج منه